आयरलैंड के खाना बहुते स्वादिष्ट होथे। खेती ओमन के बहुते बढ़िया होथे। अउ स्थानी चीज़ ओमन ज्यादा इस्तेमाल करथे। ए देश म मांस मछली अउ दूध के बहुते उत्पादन होथे। लोकप्रिय व्यंजन म एमन के आथे। कोडल जो हर सुहर के मांस से बनथे। एला धीमे धीमे पकाथे जेकर वजह से सब मिल जाथे।